باش تبدل لامبة أولا خاصك تكون مطيح ديجونكتور باش تكون سور الضوء ماراهش فايت دو دو تجيب حاجة لي تعاونك باش تطلع وتبدل لامبة تاعك اون فوا تركبها وتهود روح رد ديجونكتور وسييها.